Muting mara ésiil mo mubaj si palace surubo éém, bébang yayu, bébang mo jaraam muhay, naŋerumo bébang bu ésiil, mamu mat bébang mo tan suu, bébang mo tiin ta jébi jébi to mulako mé ta jébi mé miin uju uhoméén mo éwato étiiŋ bésiil nujoow uŋeruto bésiil jaraam mufago to éwato wato aw umuto néŋa mo.